<noise> ner wu gira wudaya yo yir ti kin no worone no ana che a somo pongon buri ku nwo motan ku nwo bu pewa di a wuna zamn toh nwo worung kin kasungu nuwau no digin nwo ba seka neryo wu pu kasa wo nwo ba seka waneh ba chiyiro. bol bol waneh nwo kun ba chiyiro gaure ba kasanga yito da bu. woyi ner wu gira wu da bu ba pon wo bo som mo, woyi ner wu gura wu daya towi kashi, a ninga ro ba wu daya daya wu dabu dabu don ko nyanku punye woyi nwo bu girawa nwo bu gira wu na panni yo gefe yo chika yo yir ti daya ba naga a balgi a daya ba ninga banabi ni yiri, ba nabi ni yiri a che kun mo son yiri dining mo son yirti bwuigi muri wan anabi mo son irti bwuigi muri, mo dining mo son tu buyan ner a miri mo son tu buyan ner a miri kama son kun toh mo ninga nyino to wuna andi pira yo wuna kin a daya ku nwo bu gira yiro mwamwa yiru yi tene yi ninga yirti na bo banye yi tono sima bu talan wo to du. ya mwamwa winowino woyi wuson nyiyau woyiwu sombu nyiyau, wo yi wu ya nu sima, wo yiwu nu sima, wo yi wu teni ye ta tarangi ya nu tu no che ma, ti bu bangayi yi cheguyo to ny ya ka bai sombu no ya piu to yi ningu nye bu de wo to chew yi kasi ner wu cheu tumtum ka ari ara chewe wu don yi yir ti daya bagu ti wulai to cheu nwo bu twenda bulo bo, ba nanga yiro bu twend a pula bo nah a teno sima bina nwo ba ba de nyiyau pimau nyiyau pima wo ma maka mausi dalili nyiyau pima wu ka ma soneh nwo ba nwo ya buri a diu chegu nyiyau pina tina toh pira wu bol ner wu kingu landi sina a pirgu kun, a daya mwamwa sima wuya wa bina nwo ba teno a tu nuwa bo bangai yi tono to du a a da bu a daya bukanga ba sera la na, bu kanga bo jogu wurna, bukanga nwo ba pana pi na ba yiwe ti nwo bi yi tono ti ba deyo pina lai chika gwai dina yi boyi tono ai yi boyi ire nyi nyi yi boyi tono wino wino nere bu an pui a sima nwo bu nwo bu ten no bo do. <noise> ba anda ba cheche yipina ba cheche yi kwi n ba koma koba no nigi ba nye kwai ba yiwa bo noba chery ro gwerai nyeww nere a fan.